<hesitation> Ho anahy manokagny zany hoe humhum sarotra zany hoe gnahitagny anizany hoe mifampita fahalalana isantaranaky e biby, igny rehefa maty igny defa izy anizay da zay vaovao eo koa d'igny koa zany gn'ampitandreo gne fifagnarahandreo fa io zany sisy an'iza hoe akoizao gne nanin'igny taloha igny fa defa akoizay evao gn'aniny.